Ny maha samy hafa ny soavaly amin'ny ampondra ah, i ampondra longany ah miara-de-mazaka entambe maro, de soavaly ah fadaisena amy hatanjaha izy, de akeo ko nefany ah izy ah <noise> afaky itengenany olona roy izy par rapport ny amin'ny ampondra.